هختار الصراحة التقدم ميتين عام في المستقبل عشان عندي فضول كبير قوي الصراحة أشوف التكنولوجيا هتوصل لفين وحياة البشر هتبقا كيف وهل هتبقا الناس مرتاحة ولا مش مرتاحة وبرضه عايزة أشوف الذكاء الاصطناعي هيوصل لفين بعد التطورات دية.